Mõlõmbaq ommaq mõnusaq, a vana ao mälestüisi pääle ma lääsiq rohkõmb sis või-ollaq iks rattaga sõitma. Ratta pääle saat uma tavaari ka pandaq ja om mõnus peris pikält sõitaq ja ollaq. Ja näge ka või-ollaq veidükese rohkõmb, et liigut kipõmbahe edesi ku jalgsi.